एक मजबूत पासवर्ड बणाणू कू सबसे पैली हमथै त अपडू पासवर्ड थै बडू बणान चैंद। फिर वेमा डिजिट अलाफाबेट से मिली बणयू हो। कुछ संख्या हो कुछ कैपिटल लैटर कुछ स्माल लैटर हो। ये तरह से मिली बनियू हो। फिर पासवर्ड थै साठ दिन मा बदलन चैंद।